Fiangaliagna zavakanto mba haiko ndraiky: a magnano sary hosodôko regny, avy eo magnano angano matetika fatao harivariva misy davôlagna regny, ery ankamantatra de misy koa mana- magnaboàka amin'ny alalan'ny tononkalo, avy eo sombintantara koa.